Naꞌ bixtil nak guꞌn tipta xkiꞌn or lëꞌ minn xge lac̲h̲ bixtil nak guꞌn xkiꞌn xiaꞌl mtsiꞌn, dzekna xka lëꞌ lac̲h̲ c̲h̲ak mbi, saꞌnda diꞌltsa giend bixtil nika gakda idëꞌ lac̲h̲ wen, nap or tselo idëꞌ lac̲h̲ xkakga mbida xna lac̲h̲a, ga nak tib lger diꞌt xkiꞌn bixtil. Gana or xkiꞌnga bixtil nak gasma lo kon bixtil nak guꞌn xdëꞌ idib lëdma dzekna xka lëꞌ lëdma c̲h̲ak mbi, saꞌnda diꞌltsa gasma guꞌnnstsiꞌndama bixtil nap nika gakda gasma noꞌnda nisye, nap nika gakda idëꞌ beꞌd lëdma, loxma gunu bixtil laboen nkiꞌn par or lëꞌma gas. Bay naꞌ xnená ga nak diꞌt xkiꞌn bixtil laboen, diꞌltsa giend bixtil zolila giend bekwaꞌn idëꞌ lac̲h ota gasma, loxna gunu bixtil nak tib guꞌn tipta nkiꞌn loma dele bata yuma idib lo gitslyu. <noise>